Ba san tɔgera exercise, exercise de la sɛla ti fu nara ti iŋɛ ti muregere sɔ fu. Fu tum tuunɛ ti muregere sɔ fu ti inŋa la nyɛ wuŋerɛ fiin. Bala la mam wan loe fu iŋɛ yire la bii yelesi'a n wan n wan, ti fu wan tum ti la pa'alɛ ti fu iti exercise. Ɛɛ hɛɛn. Ge fu san kiŋɛ gym la fu wan ba'am yɔ ligeri. Bilam la me, nɛrekuuŋɔ zi'an, fu ta'am kan nyaŋɛ iŋɛ wuu fum boti ni bu se'em. Ba bo fu la saŋa. Fu san ka tara lagefɔ n wan yɔ saŋa zo'e zo'e, fu wan nyɛ ti, fu ta'am kan nyaŋɛ kpemese fu inŋa la. Gee la san dɛna ti fu iti la yɛla asi'a sa ti la di'a la inkpemesego nuu de, mam wan loe la bilam gana n kiŋɛ gym la. Fu ta'am pugum yen zuu kina bii fu dugera. Dagi duka, fu ta'am pugum yen piisa sɔgerɔ, fu ãkeri la Ko'om bii fu tari la mi'a ɛgera ita skipping. Ba woo de la inkpemesego. La hiɛ ti fu kiŋɛ gym.